Jamɓe, jamɓe, hono gila e jam, ina ɗo dow rewɓe ɗiɗi, kanko min woni, beele anndaa. Laamɗo Fatimata jogii sahriiru moƴƴi kala nde o heɓi ɗum e deftere mawni ha dooɓol kaɓe. Sahriiru ngol ɗiɗi weɗi e rimɗi ndiyam mawɓe, te caaranii no mum yi’ii e lewru.